Teta guasu sri lanka jeiva pe, jokpe oime ome reta tupao pe mopeti baepoti jokua oipota jei ofrenda ome reta oi tumpa pe bae jare winoi reta ko boronbuete buda re yepeyepe jae reta joo rupi oimetai winoi reta kuae buda ia, jaema supe guara tata boronbuete jaeramiño bi oyapo reta arete jei supe bae reta esa, dibali jae reta iñee pe oijaeramiño bi arasa piau pe jae reta tyat oyerobia jokope opirae reta jokuae indio reta opirae rami, tata jaeramiño bi uesauka reta, opaño baebae ,drama rupi jare teatro rupi onbopu rebe jokuae angua jaeramiño vi oyuapo reta tamaraeme oyoipe yave oyopopi tata reta jaema jei reta oyoipe ayubova jae jukurai jae reta oyonbuete tata bi onbuete reta itenondegua reta tamii reta onbuete bi.